Cuaca re toma ngom karena ga duga cuaca bosa se mou mou, coma wange sahu bato, cuaca malofo gena ena maku tiali toma tahun moi tora.